أفهم شعورك، لأن هالمرحلة تكون صعبة، لكن نصيحتي لك. أول شي، حاول توسع شبكة علاقاتك. يعني لازم تروح للمؤتمرات أو المعارض الوظيفية، تشترك في مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعي، اللي تخص مجالك. حاول تلتجي مع ناس في نفس التخصص. ثاني شيء حاول تتعلم مهارات جديدة تعزز سيرتك الذاتية، مثل كورسات، أو شهادات إضافية، تفتح لك فرص أكثر. اليوم في مواقع كثيرة تعطيك دورات online.